व्हिल चेयर लाइ एक ठुलो बैज्ञानिक आबिस्कार का रुप माइ लिन सकिन्छ। क्या कि भनेपछा जै का खुट्टा नाइच्लदा जो हिटि नाइसक्दु, आफ्नो दैनिक दिन चर्या चलाइनाइसक्दु, ट्ववाइलेट, बाथरुम झानाकिले गारो हुन्छ, तिनि मान्स्औ लाइ चाइ व्हिल चेयर ले खुट्टा को काम गरन्छ, जै ले गर्दा उनि एक अर्का ठाउ हिटिसक्दान, सन्सार हेरि सक्दान, आफु ले चाएका काम गर्सक्दान, आफ्नो घरपरिवार सित मेलमिलाप गरिसक्दान, आफ्ना कारण ले अरु लाइ डिस्ट्रब नाइहुन। व्हिल चेयर का काम बिभिन्न प्रकारका छन् ।